एक असो यंटर आवाज भाई कि अगर सवी पधान मंतरे आवाज कहीं जाकर तो की <hesitation> सोरक्षा में वो यंटर काम आवाज। एक एक आदमी जाकर वो चेक करेंगे नी उपर से नीचे लगेने, अगर तुमकर पिस्तोल ले जाए जाए जाए। चक्कूल ले जाए जाए जाए, कही मुधी जाए नी तु यंटर से हरादी चेक करी करी नी चलो हिया। जाओ तो कही कि प्रधान मंतरे आवाज है करने नी इन आएकासे चेक करने में बहुत अनिवारियर रहें।